مبحبهاااش مبحبهاااش الهدوم ولا بحب اطبقها ما علينا الهدوم بتجيبها و تتنيها بالنص و تطبق النص الشمال على النص اليمين او النص اليمين على النص الشمال ولو في كم بتحطو في النص ،بعد كده بتجيب النص الي تحت على النص الي فوق، و بس كده